Detektif esa ana mete komputer no matan a kakulu. Susulak beuk esa besak ka ana sipo ta manu nadek mankirim, kada baris esa manu haheluk kode acak tadu-tanak haheluk nai susulak ndia teak. Liman na hoi gelas kofi nai mei lain, ana soba mete nahele. Ana nasoda komputer ho ana paken sanga informasi. Basa boema la'ok menit hida layar a nayudu mamanak manfe halak ndia. Detektif ndia ana hela hahae manalu, mamanak ndia nai nusa ina talada, mamanak ndia boe mamana manase'o hata susula ta.